Haiwan yang ngori lila ena se goyom anggena ge, haiwan nguti ma ngofa riha-riha ge, ngori jau ena bolo hoda ena ge ngori na bada raka coma goyom.".